Ape aga azəng, ape aga apar, ape aga ashat, ape aga neɗing, ape aga atukun, ape aga kpa̱ɗing, ape aga fangshat, ape aga ana̱nne, ape aga fangzəngtəng, ape aga gba̱pchi, ape aga agba̱pchi azəng, ape aga agba̱pchi aparəm.